ايي طبعا في فرق بين الثقة و الإيمان ، الثقة عادة ما تكون تجاه الناس أو المواقف أنت بتثق بهذا الشخص أو هذا الصديق ، بتثق بهيدي الموقف إنك رح تأدي المطلوب ، أما الإيمان عادة ما يكون اتجاه اشياء غير ملموسي زي إيمانك بأحلامك ، إيمانك بالله ف اعتقد هذا أنا بعتقد.